A sotota daafeŋolu la karoo la le, daafeŋolu doolu bi jee to niŋ i ye ñoŋ je, i ka ñoŋ sunbu le miŋ keta fali kee niŋ fali musoo ti miŋ keta ninsi musoo niŋ ninsi kee ti, miŋ keta wuloo niŋ wuloo ti, i ka ñoŋ sunbu noo le, niŋ i ye ñoŋ kanu.